पास्ता रोचे काई दूई प्रकार ना दे। एक काई दूटवार बने ने। एक काई मसाला आने वार। दूटवार बने तेरें काई दूट ने ये सब घाले ने। तेरें मसाला भी ने घाले, तेरें मीरी ने हलदी ये सब ने घाले। पास्ता रोचे काई दूटवार बने तेरें काई दूटवार बने ने। एक काई दूटवार भी ने घाले। तेरें मीरी ने हलदी ये सब घाले।